Bines zaidi qaroan bines kun gedal yedenii ,gedaltin manif qaro yenan gedaltinii bines ak worabesa fa bines gugurda fan ijemtet mal ininii ishi nyanno fete sobde durabati bines ak worabesati ,Neqa, Arba, Gadarsa <hesitation> Tatawea wontan kulli ishin hinsobdii akilian irr jirti hinsobdii fan ijemte.